قطر قطر ka alag elimi metro قطر elimi ademri ondy قطر log <hesitation> agar weri weri dou ken tangi kesa قطر rgon hajzosa <hesitation> قمرة enchi kon darienan, cafe kaba agar ekon darin, feyejen agar ekon darin, tangi kesa كم يوم يوم ademri بلد ta dowaleia.